He li ak' he kichaq'sisek, he nab'eey nan he kiya' maq'an ya' chu q'a', kiaq'patek tek'ara' kikamsis li ak' kimin chipaam jun maq'an ya' la', kelsis re rismaal xaqara' he ke kich'ajek kik'atsis rismal chipaam he jab'ek he nik'yaj he ja'q, keq'atsisek, kik'atsis li ja'q, el q'a' ela' kirk'at risimal jun ak' xaqara' kib'antajek, tek'ere' kich'aj riij, kich'ajtaj riij, he kipusek ke nab'eey nan kiqupux poon he taq raqan, xaqara' taq rixk'yaq, kiqupux poon rijaloom xaqara' richii', kisaqb'is he pi riqool xaqara' pi rik'o'x, he ki'sis jun ripatzke'y, ke'sisek xaqara' risiseb', wa k' saqmaloob' he rik'amam b'iik laj ak' waxu' wuxu' he te't ak', k'o risaqmaloob' mal kiqasnek, ela' risuk'b'isiik jun ak', tek'ara' he kib'an he k'alaj chiran kiya' chu' q'a' qas he naj kik'ob' chu' q'a', kipaq'patek Kik'ob' jun nem pajb'al q'iij re qas he kichaq'jek, wa re'j chek li ak' he kinajtib'ek, he wa laj q'apoj nan he alnaq kichaq'jek, tek'ara' he kitzaq laj rikunal xape' che kib'an chira, kaltan, k'aj wa kib'an laj pal- ek chi riij ela' he kiyb'ixek qas he chaaq', tek'ere' kik'itxek, kik'itix li ti'ej, kiya' poon pi jun chek k'olb'al, tek'ara' he kitzaq rikunal chi riij, wa b'antajek tek'ere' he otz chek kitijek, re kaj e kajk'yoqob' chu' jun mexan renejeel qachalaal kek'ob' jab'ek qachalaal, e jarpala' keraqataj pi jun jaay, wuxu' e k'o lujuuj o e k'o jun jo'oob', ela' k'alaj ke'el wii' jun ak' re ti'ej b'ala' ke'l jun lujuuj he k'alaj re kichaqsisek he xaq kela' he kirb'ana' chi kiwach he qachalaal che e k'olek, re kiktij jun tib'iliil la', ela' risuk'b'isiik, ela' richaq'sisiik jun ak'. He re qak'in k'a ra'aj re ak' he qak'is, ra'aj qak'ismaj chire' he pue jun ak' rii' qas ixiim kartijan y qas ke' kitijek, rimal qeen ra'aj qak'in ra'aj k'iynaq wii', he wa xu' qaqalaq'an he qast k'or qast k'o rik'ok'aal, qast ke' rimal xekilaq'ek, rimal e li ak' che xa' laq'maj kojom he nejeel he kunub'al chek chiran o ritijim chek kunub'al qast ixiim ritijmaj rimal xa' he k'isimaj pi alnaqiil riij, ek'a qak'in ra'aj mal ixiim kirtijan, xa' kela' qas e otz, qas e ke' ketijek, ela' rib'antajiik jun ak', ela' risuk'b'isiik, ela' rr rich'aliik riij re kitij jun ak' wural.